Ny GPS dia fitaovana iray ahafahana mahafantatra ny toerana misy ny zava- ny zavatra na olona iray. Amin'ny alalan'ny cordonnés géographique no hanaovany an'izany.